Aah tena tsy haiko mitsy zay raha ho nataoko laha tsisy anao, aah zaho tena fa nisahira mitsy fa tsy nisy vola mihitsy na frais bus fa tsy nisy fa nahasoa azy iha nandalo, mba sauvé zaho, mba nagnome vola anakay iha nataoko frais.